Bueno querololodan rewsheptiatieselodan danizangadyad' oran dii nan yagragrato yagnon dii zan langayaa andayishaa, agrakwaniꞌi agrabguelə gra edanizangadste nomba perbmos toshondoxang zanga yadonaꞌ adote dan ties pabebnisdie.